United state adha gudio kabdii adha ishiane adha choleaa adha sun tab faa aros faa kesuma faa wot dufati inama gudat wot jebi mal wot jebie ak amtan mafano tabafaa inama tab akasi yaani.